<hesitation> Paɗe an, kaddule an kañun e camaraa an walla mi heɓa mi ɓama fotoŋaaji nokku oo. Ɗun nii woni ko neɗɗo waawi hiisaade hen banngal muuɗun. So tawaama kaake maa kameraa ana kiɓɓi tan, timmii.